Este kchuknik mucho chi chi, rk'u'xik wu tya'j ek'u'xik wu eladas aguas wu ya' fria pues njel wa' <hesitation> ik'olik rchek wu jun refrigeradora entre njeel <hesitation> wu ik'jool njel wi ixoq <hesitation> papá i mamá k'olik, k'olik rchek njel.